که چیري زه اوس د بس په اړه فکر وکړم نو ماته د خپل ژوند لوموړی بس را په یادیږي چې زه پکښي سپور سوی وم. د بس سره کوم خاص خاطره نه لرم او نه هم ذهن ته داسي خاص شي راځي چې هغه دي د بس مربوط وي. د بس په اوریدو سره مي ذهن ته یو اوږد موټر او په هغه کي ناست کسان تصور ته راځي. نور داسي خاص شي مې ذهن ته نه راځي.